<noise> oisira vosia raga puro eva ako uva rearutu va guroguroia vao raga oa oisoa purapa aue kakaevure tapovao regeri oea kerovi aura rutu, evaraia osa toupa toupavo tuariri, evaraia osa toupa aueraia eakeravirutu vova eake sisiu, sipariparai kakaekare taporo eva mipa kakaerague iai votokaraiare ane kerurovu vosa aue kareia vikipaepao vosa vara auepaive viki paeve, evo touro oara osa oupaio vo vuivuipa tapi uva osa vara oupaio ravara purapaio vere auro ita evana osa ra varaia sipukaripaio vo raguiara evare. Evara osa reiarutu ruipara oisora evokovo purapa vo evara rutuia auepaoro sipukari oaravivurutu reianitua vaio ragai vo sipu karito osoa ruipapava a sipukari vao kakaereto eva oeakevi oa oiso a oupa Oaravurutu oisio purapa voeataporo eakera rutu vo kakau koura, uva osia ora uvunitupaio egei pusikoro eva, uva evaravila oisa puraraviropa ova eisipiepa oaravu rutuia purapa uvare vaeva ragai pusikovi touva uva osa evoa vorutu gaepa ruipa ita vaoragai osiora evara purapa aeake ravirutu purapavere akerarutu auena rutu osa ooisio vokapa aunarutu viapaso oai kavupiepa eva uva eisivi eva osa ragai pura eva ako eva.